Los cuernus son lo más emportanti que tienin tolos animalis estus pos pal roneu i la defensa. Nel rixu, los machus gastan los sus cuernus pa apasmal alas hembras i pa lucheal con otrus machus inimigus. Estus luchis puein sel intesus i, alas vezis, fatalis, lo que mos recuerda dela emportancia que tien to esto ena naturaleza.